Nthasa chujni ta tsee ni yaasala ni tagunde'e na chu thejan gantseela jan, inchi neajan thi nchinethia jan thi <hesitation> xrochrin jan thi xrothja jan, tunde'e na thi gaselandu jan, gatsela tsee jan, thela nchon nchon tunda na nguji genla yaa tunda geña tunde'e na thi thiara thi thiexin nda xro xro jan ixin thiaxin nda thi thjiona thi nda thi nchee <noise> jan chii jan nei na tundanixi xra thi chi ta yaa thi nda seen jan chi thi thjiaa jma jan chi thindathe yaa nda xraa jan nei na chi thi thon thi nune jan, yaa nch'o ruixen thoola thi totojinu guanla thi thu see chiyaa yaa thi tu jni ni to tarexichi jii landa bigi'i na ngaa thi thi xra tunde'e nathi ndee xi ntha thi thi sine nala nda ngee chji ngaa ngee enlanitojia jea yaa thi tunk'e chia ngee nei na nandaxi thjii thi xi nchis'en thi. Thi chi gaanla thi tunchjian ncharoana yaasala gunde'e na ngeeña yaasala gunde'e na ngee thi chi nda thexin nche jan ngee thi <hesitation> thi ndethia chjii jan thia nchenia jan nthia chuthe jan ndojan nchinchian tsee jan yaa tsinda thi yaa tunde'e na yaa gunde'e na jilaichjeia chujni tunde'e yaa ndaxin thi jio thi xro xrondayee jii thi chji'ingo thjinthatea yaa kin thi sinenau unke tsiina keela yasa la litho gunda thi thi ngee thi tsinde'e thi xin nchee.